साप और खरगोष में, हम खरगोष का रखणू पसंद करूं। क्योंकि साप का रखणू थोड़ो सो दर को काम छे। लोग डरें, अपना घर आवनी साप देखी ले, तन अपन खुद भी डरा। खरगोष का रखणू, अपना पिंजरा में खरगोष रही जाए, साप का पिंजरा में रखनू, थोड़ो <hesitation> सुविधा जनक रखनू पड़ा। साप थोड़ो सो नुक्षान दाये भी रहे, असो पर कोई जानवर, कोई का नुक्षान नहीं पहुचो थो, पर साप का देखी का लोग डर हैं, हम खुद भी डरूं। मैं कभी डर लगे, खरगोष से मैं का डर नहीं लगतो, ता हम खरगोष का रखणू जादा पसंद करू। क्योंकि खरगोष दिखना में भी सुन्दर रहे, अच्छो रहे, ने उकर रखना में भी चोटा-चोटा बच्चा रहे, तो वो खेलाया कर, ता खरगोष का रखणू जादा अच्छो।